﻿Kua leche reta oipoepɨva oimevi se jaeñoma ma aikuava jaeko oime leche de soya, jokua oime añeteteko oime jeta diferencia jëgätuviña erei jaeko ma ma oyemomanipulea, osea yaitima irü ingrediente pipe ikavi vaera ani jevaera, ereiko ma ikaviva jae kua leche añetete guaka ileche jokua reta ma ikavi sevegua, jokua irü reta oimeko añetete jeta leche reta öi erei mbaeti se arovia mbate